Pos la pasta izin que vien d'Italia i enantis de China i ai una milenta varieais. Pos assín las corrientis paquí sonin macarronis, fideus, espaguetis, sémula, tiburonis, canalonis, lasaña, laçus... i pallí pa Italia pos linguini, fetuccini, tagliatelle, rigatoni, ñoqui,... Güenu, i alogu ya el moji que le quiás ponel porcima, que con essu namás tienis otra pergunta desapartá, que si carbonara, que si boloñesa...